أنا أحب أساعد الناس وأتعلم أشياء جديدة. أحب أقرأ عن التكنولوجيا والعلوم وأتعمق في المواضيع المختلفة. بعد أحب أتعرف على الثقافات المختلفة وأتعلم لغات جديدة. هالشي يخلي وقتي ممتع ومفيد في نفس الوقت.